आमका खूप सवाय आसां सुक्लेल्या जामनीर पिक उजवपाचें। पहिली तार सादीत पाणी मेला तसा नसला मानान आमका खबर आसां की कितक्यां पाण्यान खायची खायची झाडां जातातली ती आणी कासो तेंचो वाध विकास जातालो तो। एक तार बाय खांडतलाय नाळ्यार एक तार मिं सरकाराक सांगीतलायी।